I vlerësoj shumë edhe shokët e shoqet edhe familjen n’jetën tem. Po nëse mu kish dasht me zgedh mes shoqnisë edhe familjes, kisha vendos me shpenzu ma shumë kohë me familjë. Familja mu kan gjetë gjithë afër prej kur jom kon e vogël, sahere mu kan dashtë, kshtuqë familjen e vlerësoj ma shumë se shoqninë.